Toma mai tanobara nuganai ge kirani moni tu dagara mabarari biaguna tu moni. Monina dagara bo voirini moni na vavine bo voirini moni na ganigani bo voiani moni na bua laufa bo voiani moni na numa bo ragani moni na barau bo viniani benamo nega gutuma ge kirani monina tu danu tanu maguriri e vaga namorini senagi auna a gitaiani tu moni tu moni bo gabi tago gutumani neganai goi lema bo ribani bona gofagofa bo ribani bona moni tu gia tu asi e tanu daudauni moni tu bo iusia be kori senagi gita gera vetarikaka tu e tanuni barau na gita gera barau na gita e uravinirato tu dia moni na e voira to sena gia loruna na gita gia lorunai gena veuravini dainai gia loruna na e vinito natuna e viniato natuna e viniato tu gita e voi vagirato lakava nuganana dia moni na dainai benamo gita veira tanu moni tu gia tu dagara ilauri e kosirini mase e vaga goraiani bona vevagi evaga goraiani baru e vaga goraiani lema e vaga goraiani Bona gofagofa e vaga goraiani. Gita loru na bita veuravinini neganai tu maguri benamoni bona vetarikaka mogonina be foforini o gita moniai bita vetarikakani o gita gera tanu maguriri mabarari asi bege namoni korana moni na e gofarani dainai. Ba kira ilailanai gita barau tu dia gita monina e voirato senagi gia loruna e gerevato nai gita lakavana e voi vagirato ia sevinai ta tanuni. Dainai gita gera tanu garori mabarari nuganai gita lorurana bene bene guine iagira iauka veagana gita bene guine iagira tu bitana vetarikaka namonamo gurugai bona veigai bona ve viniviniai nugara na tana vini tarimarima ta vaga gurugarini maki nugara namoriai tana vaga gurugari bona gita gera gauvei vegogo tanu vegogo bona laka vegogo tu mabarana dagara mabarari tu gita gera nugarana bitana gauvei iagiri o moniai neganai moni tu ma iagoni nega ta bea korini. Senagi gita gita tarimarima bita tanuni bita tanu iagoni mo gia gena kira tore taimina bita korini sena moni tu toma bo gabia boinani be korini nai moni Gita gera maguri nuganai tu gia asi gena veli ta gita ta ta gerai. Gita gera be veliurani sebona tu gita nugara loruna na gita ta ta be veliurini. Gia na gita gera veiga gita gera guruga gita gera tugamagi na be namoni neganai tanu be namoni benamo mo veura vini be tanuni o moniai bita garevani neganai tu mo dagara namori asi bege foforini korana moni tu tanobara dagarana mai nai bita iaguani dagarana tu moni gita tauganira mo begenogoini guba basileia gana dainai gita tu tauganirai bitana gauvei bitana veuravini bona ma nugara mabarana gesi baregoa tu gita iauka veaga o barau genai bitana iagoma benamo gita gera buka veaga bitana iavia mona na gita be gaidirani bona gita maoro be vinirani aiga tu vetari kaka korikorina bona aiga tu veuravini korikorina aiga tu aigesina bita tanuni vanagi vanagi magurina tu gia gena buka veagana nuganai mona na gita bene gaidira bene guineiagira gera tanu garori mabarari nugariai. Moni bita gitaiani moni tu gia tu tanobara dagarana tanobara dagarana toma be iagoma toma be kori. Gita tu mo bita tanuni gera tanu garori mabarari nugariai mu gia gena kiragitore garonai bita korini. Senagi moni tu asigina moni tu toma bo gitaia boinani tu asi ma bogitaiani. Moni na tu namo ma gena namo ma gena lakava gena lakava maki barego den namo dainai benamo gita tu moni genai gera tugamagikau asi tana torea senagina gita barau kamasi e garevato monai mogo bitana tanu bitana maguri gera tanu garori mabarari nugariai toma bene iago vanagivanagi